Nuu ni teente ntala lolina soumira este fn saiyoma loli chir soumira a veces kipra in toa ntuchlava te soumira nu yua te este ntakachara jii, jii nama lope ntakachara nu te intu vola sa nu ni teente nta, malara